Angana gna moula a na ponto ntonto fo fana, a na gni kitté gaηa fina, bawoni kitté ké yana ragana, a filandi marteau ga makha a na woutou, a sikandi a na goula ηoutou gueli gani wogni ké gna tou siri nthiri, marteau mé gnéy, gni goula ké ya woutou goula kha bé guéni a fétti kho goula koundou, kothi ngoula angada kothi ngoula nké woutou ké gnane nkata ndémane.